Kyamate iyi ilamate mi nyi eyimo mu etherepi endo migu kiya ngrimo la eme mi ememi ɔyi momakarata inde mi nyi eyimo mu ekerepiu endo enyi mi bho épunu menzhi mi le ukpo mi inde mile ukpo mi kyámaté bwe akeyi miwokúdu akeyi mikpaloyimá mikpa loyi madé migu ngirimo mɔyi ekerepi elo gba iwomo miba mifye mu ugu akeyi mikpa enemi kuwo mikpa mba kuwo akeyi mupa ɔnu mi kuwo kuye ngufo onumi eyimo keyi lami akeyi ki nɔma kile ukpo kilɛukpo kimbwa matayi é akéyi ki ma esu ondo enemi omazu ondo ubwama akeyi kizamba té onzazu le to keshi wú kala gbɔ enyi nmá a gbaɔ enyi má mi gyá mba embi mi rembo mpe mi wombo mo emem akuwala anzonu kpirimbo inde gba owomo ni shinbo kiya ngirimó mo gbá múkúnto té enesheri ɔgi kiyá irimo kyámáte ememi mba mba Umm inde mifúmbó bwé ori akeyi rigba mifubó meso akeyi mifómbo embi mba ɔbowó momákaratá oká momakarata á kuyé bwe imi tete mika mba edumá imi niwo edúmá mika mbá eduma imi niwo edúmá ubala umba sibiti kuye bwe miwómó mi lo apula mi akeyi nigbɔ enyi mima akyi nito kiya ngirimo mishi ɔnu ngyawu kiye ngufoma kiri kyábi mba fo yagi emiyiki lé irimo agámo agi ɔwe irimo umbukwoto ɔwe mbwole kipibbu mɔyi kya akɛyi kiri gbá kire uwu azo ezu imi ba miwo eduma iyasibiti uwuma awoma kyate edúmami akuyi kugoto bafo mi gba kyámate ekerepi endo koelɔtaigba mikikamámo kyamate ekere. pi erenda miba miki kama mate ekerepi erewode migbá kyámáte ekerepi ela akeyi mi nyɔ irrogba imi ba mikikamámódé migba maté ekerepi endo táyi Inyi kéna gba eyi ilamate gba aku ɔnu ubɔkɔ mika mba edumomo mi ku ekpayi mima la iyi enemi migbɔ yimbama migbɔyimma migboyi mɔnu ishirima mikiyima umemiuwakɔ eyimo mu éker`pi endo mu ashirá mu unasárá múne mba fo mbaɔle oyi mosetikizitó oyimo mu ékérepi ukpenyi mominyámáte lowo ɔlesi mo olesi awu miate ibge nba kuyemo kuwo ngu obo nene de migiyimba otishá mogba ak`yi azomba ezu mogbá kyamate kuye ngwu ekerpi epio tayi ko ela tayi mbafo ela mbafo epo oshi kuye kukpenyi tayimo ékerepi epo otisha omalé azhomba ezu mogba ambwa izxuma akeyi akuluzɛ wu ɔnu agbai` ebó ɔgi ŋshimbo okpondo bwe oyimo mondo akeyi elombo mizoma kuwo kwɔngo gba ŋɔmate ŋɔma kyanate aku kiya ingifo tayi miwo eduna amá kuye ngwufo kuma gba minomá mimɔnye no gba mi nye yimo mi remurishi ktani bi kyámáte mu ekerepi endo migbamá iyami akeyi miwo kiya ngirimo

Kala oshe mu omokata efyefya mbafo ekokpayi oyitoto ogma ngo gelete okokpeyi ufo enyeyimo ekerepe erenyi okokpeyi kenɔ ekerepe erenyi etoume wu moschoole bafo ogyeyi erada kuma ngoma ishoshimobe ngo ma gba ngo ku otshe gba wogoyi tayi ngo muonye so lakiyidu eko kala ki nyeyimo efya kuye guna-gune laki kpodomopa ekokpeyi ngo kpodo bwe nyieyimo ka dáa ukpo koye olapiye wengo, olot wo kogbanga sobode ingiome yingo ngome ngonyo goma ngo wo bebe awu ayowyi eyi mu onye imumamo ka da aukpo koyate ukpoedego iyikwɔ eyo woyi egyite la kalange yi du kuwo gu kungo la un emengo, la gu onungo la endogyingo mogba edego la kezu ma mbalayi kuma isomi songo yile ukpo apwayi kenɔ mbafi gyoo kiyi inyokwɔ kidaa koyamayi kiwo apani mayi gba oyayte food of the day infɔtela kiyaya lakiyiyi mogbe kaka laki le uko kekiwo ampani mayi sosai amma mbafo oyimo gadate oyiyimo kumo isheshi mobe lakiyayi kalekiyiyi mogbe kakakile ikpo mayi mbianyizu gyoo bwɔkwo odeyi ukpo mo kiyebo mu koye idama ka umbama loyitu iso yi ukpo ide gbe iso yimqoo gbe iyi mogbe kogbe yuyi olutopa kogbe oloto uyigyao Amma kuma gba iso. yiukpo iyi mogbamo oloto ugema mo so lakiyidu kalakirale isayiyupo kpakin ide gba kirala iso yi ukpo ki monye amma kume gbe kiragɔ mamo kimonyemo so idagba kigyite laki monye iyokpo ozozu le tunu gbala ukpowu onzozu le tune gba la ukpowu ngo turu gbala ukpongo ngo monye yi kudu kwɔle nhgo monye mune kuye gu ukpo agbaba ebo eku kudu kwɔle ma mwmo me ki mm onye sai ozuwokw eyitu yu ukpo gbe amonye bala ukpole onzu ne yitukpo mo eshe moyi kimie kidakoyate onzuzu te turu gbe la ukpo ka kilaya lakudu kwɔle laki so midu iyi ukpo lkiso moyimo kekelele ɔte enemi eshe moyi aku esheshimi kena aku esheshi mino idegba enemi aka moyi minonye mo so miy mu ukpo koya idan mate ukpo lasa ke enemi le yitu iso yikkupo enmi aku pzuheyi ighime mi gyoo ko igyima mi enyi keki yedete eyiyi aruma mimu onye gye gyoo kuma mimi miyi igyme wtete kuma migyite le yide kalana renu igyukpo ana renu gyi ukpode edu igbomeye binga ana ana renu gyi ukpo mode ubumi aku uzu gyoo ubumi eshehimo so lakwyi oluka ozozulewo kiya gyi eshshi mi kudu kwɔle ukpo edogo lebwe zuma kuye guna guna mu enyi yiukpo